sabun guna'n sabun ho ga te sebong. Toe hanang te sebong kole hia te cuci lime, te wasa baju agu te wasa piring. Sabun ho'o lite ai te ngance pande le ru dite <hesitation> ite gah ngo weli one kios. Harga'n ne sabun ho gah manga ata sua sebu, telu sebu, pat sebu agu lima sebu. Sabun ho do manga'd de sabun te cebong agu sabn te wasa, ite eme cebong ho harus pake sabun sebong ho ite gah olong wasa le wae di, poli hitu gah one'n sabun, poli hitu gah nul nul, poli hitu gah pande hena le wae kole. Sabun ho kole ga iwo'n ne te wasa lime, wasa lime ho'o gah langkah ne olong hena le wae di, poli hena le wae hitu ga na'a sabun hitu poli hitu ga gosok gosok selama telu menit. Poli hitu gah limba poli hitu. Sabun ho kole te cuci piring ite eme manga piring ata saki hitu gah wasa pake sabun hitu ket ko pake rinso. Hitu tara nggo'o do guna'n ne sabun ho'o. Sabun ho'o kole eme do kole baju dite ata saki'd de hitu ngance wasa pake rinso ket agu ite eme selaber lante hitu ngance pake rinso hia, toe manga ribet ne. Itu tara nggo do keta guna'n sabun ho, sabun ho bo ga do jenis ne.